ارزانه او ښه خواړه له سبزیو او غلو دانو څخه لاسته راتلای سي. <noise> سبزيانې پروټین او ویټامین لري او غلې دانې یا حبوبات د پروټین تر څنګ کاربوهایدرت هم لري، که د خوږو خوړو پر ځای سبزي او غلې دانې وخورو دېره ګټه لري. ډېر ساده سبزي لوړه فیصدي غذایت لري، نو کولای سو، په ارزانه بیه ښه خواړه وخورو، لبنیات لوړه بیه لري، خو ځیني یې په کمه بیه پیدا کېږي چې باید ګټه ورڅخه واخیستله سي.